Thukabulha efizi neru eyeriha abana bakayasoma eyeribaghulirako nge bitabu ne sykalamu esyoyindifomo ne shongetha nebindi ebya bangathusaba oko mathendekero ebya ngakolesibwa

Ebyolya ebyonyanzire ngabitsumba ngatsuka erittayarisya erittakanizya ebyongendi kolesya ngesyosaffulia omuhamba kandi nabyo ingabitheka haghumere

Erirya ebighuma, ee erinywa amaghetse , erirya ebihimba, neriyikolha obuyonjo

Amaghetsi akawathikaya omubiri eribya inyaneho ndeke kandi inyane mwomezi

Ngerithweghesya okwashaa okwa kalikya kwesi ne'mibiri yebyalha eriletha siddiii likathuwathikaya ithwengabandu obomubulhambu kundi ghukakolha nge'mikeka yaghu iwaghulyayo iwathunga esyombulho

Erighanila likakuha iwathunga omughisa eribya naghu iwangina ghanyirwa ekindi kiro naghu wamasoberya mulikyaghu

Ababuthi erikangirirya abana babo besyongeso mbuya nerikangiriryabo edini erbya ibanemubathwalha oku maramiryo

Bukathuha esyosente neryo ithwathoka erithuha effizi esyaban ithwathoka erithwalha abana bokumatendekero ithwabaghulira ebittabo ithwabaghulira eayo yuniffomu nethu ithwabyaho ngabandu kundi ghukabya iwabiringirya esyosente

Erithendibasikya, Erithendibatsomana, nerithendi thunga abanga bawathikya emibiri eyomo maka wabo, kutsibutsibu ngeritsumba, ngerirondya ebyalya, neribaghendera elhusi.

Esyandwalha syabiribya sinene kutsibu esikalhakalire kandi nabathahwa sikabasighalira. Ebisida eribya bikahuthangalya abandu ba nabinabi, abathahwa ibasighalha ibakabonabona nabandu abo bakanza eribasubasubania.

Thukahera emithi minenee, erilhangira thuthi emithi eyo yika thulethera Kyi? ngebitsutsu. Kandi nimighuma eyikathuwathikaya erithunga akyi? embulha, keghe ibathuhabulha bathi, emithi eyikulire thutheme ya bungaho.

Abandu bethu abandi babiriyitsungira omwiba, abandi bakanwa esyathaba, namabu muthina muthina

Erithoka eriyinda kandi neriminya ebikakuffako omwa buyingo bwaghu

Amaghetse akawathikaya omu biri erithendithunga ekyihuhania kyinene kandi inyawathikya nebyalya ebyo thukalya eri erithoka erihika omwanda

Ebighuma ngamathunda esyonanasi emiyembe esyabakadu haima nemitsungwe

Okusyarediyo nokwa syasimu

Kyaburireka amatheke amanene inathendibyamu eryowirirana Kandi abatheke abanene babirithendithunga abuthuku bwabanzibabu

Muthwabya isithwagasyapakira ngebyalya ebikalhwa omukihugho kino bikaghenda omakihugho ekindi kihugho neryo emingirirye yethu muyakeha muyakeha kundi ebyalya muthwabya isithwangabithwalha handi neryo muthwabya banaku

Eripimwa obukoni obwa akabonde rikawathikaya omundu erithoka erithunga obubalya obukawathikaya omubiri eribyaho ndeke isyawithe butsibu.

Thukaghulha esyongyimba esihyaka, ithwaghulha ebyalya muthina muthina ngesyo nyama, ebitoke, nemikyeri, kandi ithwaghenda nokwamaramiryo eriyasaba okwa mukama nerimusingya erithuhikya okwa biro bikulhu.

Lyerimwanza, iwamukangania olhwanzu, iwathoka eriminyerera ekyimuli bwagha okwa muthima wiwe neryo iwa mwengehulha, omwa byosi iwa mughumya nerimukangania wuthi ebyosi bikakolerawa omwa ndekatheka lya Nyamuhanga.

Esyadini sinemukolha kutsibu eriwathikya abandu erithasigha eryambalha abakali bambale ngabakali nabalhume bambale ngaba balhume sikabughira omu maramiryo nabandi okwa mikonga muthina muthina

Ngayisunza eri erihu erihu erihumulha kwenzi nerirebya ba bwanyani baghe omobuthuku ngathathahingiramo ahongakolera

Erinywa amghetse obulikyiro likanyiwathikaya eribika obuyingo bwaghe ibune ndeke

Sithuwithe kuthukabikolha erihaku amakere hakuhi ne esyo sikimu abakathunga amaghetse awabakalhabiraya omwa malima wabu abo bakalhabaya amaghetse erilhabira omwa malima wabu ibathoka eryerya

Ebirimwa bethu bikatsanda bikasenda Kandi neshotsira sikatsanda ghukabya isiwangathashalhwa hano ghukahika okikindi kipindi ighunemukolesha ekiruka kyanekighumerere

Thwanga thendekabo emibere eyerisikya ebyobuhangwa omwibabwira esyondekerano kandi nendeke eye byakera

Ngoghayasyo omwa sabuni namaghetse awahenirye inganika syo aherire kandi ingagholholhasyo syabiryuma neribikasyo omwa mwanya owiwene.

Thwanginanywa amghetse awahuhire ithwanywa manene nerikyathoka erithuwathikya okwa kibeho ekyo

Nangamuhabulha erithendikukamirira omwamitsi emibi kandi nerimuha amaha ewerikolha omubiri owangamuthikya

Abalengwa bakighirayo emitse mibi kutsitsibu ngerikunda neritamira kandi ikyabatokesya eribya ibanganabya bibi omwamalhambi

Lyerimukunga neryo iwayisegheryayoko iwamunywanaa iwamukolera ebiri oku mithima wiwe ebyangaleka inyathaghenda omwa bandiii

Erisabira ekitseka ekyo nerisabira abandu abakathabangulha kyo neryo abandu ibathasya subasubania nyamuhanga iniabalethera obuholho

Aba buthi baka kandaghuka habwa bana babu erisabya bamughaso omu biro ebikasa embere

Thwangayirinda ebitsibu omwa miyi yethu isithwatha kakalhukana eribya bakoli babuya kandi nerikolha namani omwa byosi ebyathukakolha ithwathunga esyosente esyangathuwathikya omwa bitsibu

Syabirikanya kandi ahosi hosi habirihika enzira neru kandi ne syo mbulho esyathukaliha kubo nisike okwi syawangalihire emutoka

Erilhaba okwa binimba, esya television kwinzi na ebithuthu hayima na abembembethya ba madini nabalemi.

Habwa eriyirinda amalhwere awakasira okwa bithehero ngekolera nebindinebindi

Abakaghendaya esyongumbaghali bakasivhendaya ibananywire ewarajji kutse ibanemukanirya okwa masimu neryo eryo ibyaleka ebisida ibyabanika

Kyikathuwathikaya esyandwalha erithendibya sikathuthwalha Kwa kasente kanene kanene kutse abandu eribya bakikalha ba kaghenda okwa masipatara

Kyikanyiwathikaya eriminyerera obuyingo bwaghe ngabunakalire kutse nga bwabiritseka kandi ngoku nangathoka eriyirinda

Enyumba yaghe ngabirayayo obulikyiro Kandi nerisumura ebidongo okwa buli kyiro nuku iyikalha iyinaheniryi

Ngathehagho oku syatapu kwisi okulhusi olhuwene neru inabikaghu ahiwene aweribya ingakolesya

Nangalha ebyalya omulhi esyadodo no muhongo

Erighanyira omunywani wawu oyuwamakukolha nabi likalethaho obuholho kandi ne ngulhakulhana hayima nerisikya embere syenyu inywe babiri.

Ryeriminyana eriminya wuthi omundu ayangalinayo yoyu nowundi yoyo neryo wamalhangira oyuwuthasi ambi neryo iwariportinga luba

Likaleka abana ibaminya ebyakera ebyalhabo omo malhambo wabu kandi ibakulha ibanasi emitse emibuya eyibatholere ibakulha nayo

Erighanyira likalethahu olhwanzu, obughuma, enkulhakulhana Kandi nekitsumbi omwabandu

Neryo abakiri balere neryo bakapona iniabya shendithasanza nawo obuthi thuthabugha thuthi ngesukuru gholya alwekathendekerwako neryo Ono iniaponayo athi mbwino yanyibi kwisi omwano oyo iyilwemwamobi

Erithoka eribanaku akasente akakabawathikaya omobuthuku obwerisomesya abana omwabindu bitsibu muthina muthina nerihimba nerighulha ebikabya omonyumba nebindi bindu

Munayowa ingali webitsange binene kutsibu kandi munayowa ingali omu kyindi kyihughu

Ghukabya isiwindi thasyalhwako akumba kabi, isiwindithasyabehera abandu iwanganahika omu bandu iwabya ighune ndeke, nomubiri akabya ndeke

Erikolera haghuma emibiri eyo mwa bipindi byethu kutsibu tsibu ngeriyonja ebitheheru byethu erihimbirana esya kabina erilimirira esyo nguda syethu neritheka esya ndindo nyihya nyihya syoko syanyusi syethu esikasenda

Abandu eribya bakabulha ebyambalhu abandi ibabulha ebyerikolesya bakaghenda okwa ma sukuru na bandi bakabana isibangathoka nerighulha obukyimba obwa abana bangaghenda nabo bakaya thendekwa

Erisikya ebindu bya baghenzi bethu omwa bulhambo, ninzuko eyo olhwanzo kandi nobughuma kandi kyikaletha ne ngulhakulhana omwa kyipindi kyethu.

Tukabeghesaya ebyebyalha iwanganamubwera wuthi omundu akalhuka ekibo omundu ghulhuka omukeka ebyo nebindo thukabigha omwabulhambo bwethu isikulhi eriyiteghesibwa esyosente

Namalya ekyeriwolo obulikiro ngakesaya kutse ingaghalama omokyiro nuko ingathoka erihubuka okomibiri eyanakolire omokyiro ekyerithungi

Ngasondekanaya esyonyinyi, amaghetse, ebihimba, esyongwe no omuliro bwi inathoka eribitsumba.

Wukayithekathekera erikesya erihumulha, neryo iwimyaaa iwasaba, wukabya iwabiri saba neryo iwakesya. Iwalinda engyakya.

Kyikaleka iwatasyakula omwamenge neribyahu lyaghu omobulikindu nero iwatoka eriyihimba

Omuthambu owali omwoya esya ngyamba syethu lyerikalha isisiribeha nabi kandi neribikwa isanahenirye nuku ithwathoka erisyambalha isine ndeke

Mukakola engulhakulhana nene kundi mukabya imukihanulira eka yenyu yababiri emitima eyino mwanda neryo imwakolha ebikeyithisibawa imwanganahukya kandi imwabya mwabiringirya

Nuko angaminyerera ebya abandu biwe bakayisunza iyo eribakolera nero kyikaleka inabahulikirira nabo ibabya ibanamusikirye nayo inabasikya.

Bakeraya ebyalya byabo neryo ibabighulya ibathungako esyombulho ibanganathoka erithuhira abana babo esyo sukulu fizi kwesi ebyaba ma mathendekero bangabulya okwa abana babo nabu nga bandu eriyibezyaho

Ekyisomo kyamaletha emibiri omo bipindi byethu, nerikanyirira erye esyo mbulho omwa maka wethu.

Babirithweghesya okwa lhwanzo, nerya nerisikania, nerikolera haghuma nerisikya obuli mundu omwa mibere yiwe ngoku thwangalhabanganako ibyathulethera obuholho ne tseme.

Ngakesaya ahisi syakatimba kemibwa ingumya ebighetse ghetse ebyangabya ibithimbire okwa muyi wayi nerithemerera ekisuki ekyangabya ikyamabirikulira oku muyi wayi

Abakulhu bamadini babirisomesya esyangesu mbuya omo bipindi byethu nerisabira abalhwere, erisabira abaholire, nerisabira ebitsibu muthina muthina.

Omwembembetya mubuya atholhere atholhere inabya kyelireberyako omwa kipindi kiwe kandi inabya muyiketherwa kandi inatoka eribya inanganahulikirira ebihanulo ebye syandulhani siwe

Ini ngendi habulha omubuthi erimya omwana wiwe eri kukunga nerimubwira ebibi ebiri omwi lhumba nerithamira.

Thukabya isuu isighulyanza erighabana okwamalhwere erilhaba omo ghundi mundu kwesi ngomwa etsihya eyiwangathwa ebittand eriyawa mobo okwa ghundi mundu